Me te rowo le inoke me rele me be leno merẹ gwolo ore nome rore mete re no before no me te le nome te gwolo ore no me te reme re nwere oto uwouna otean ogbe kpobi nwere oto uwo na ru ogbe kpobi fibo fuafo me veru oware no me rere me je re no me ue wo̠ owo iruo mete kpobo iruo ateru iruo kpobi no me ue zibe ze mere re ore o evao udhevie iruo no ma biru na owuuou mere re ore owuvou me te re ore owouo no maje does iruo kpobino maje maje ku iruo kpobi no no me nyazo obo wuo me re bo me je ho no kpobi no me gwolo ore no mere re ore owowo no̠ me̠ re̠ re̠ me je re ore owowo no me re ruo otewho mere me re kena kere me refio ofor ofor owowo mere reho me re reho ofor me re mo eh uwono no uwuho ahwo no abe ny avre re ero ebe ewo ewo engme oto no are dhe mere rri rai then ma je nu enana kpobino ma ve ruo uwou me re ruo uwou olu me tikieze me̠ re̠ me̠ re̠ le̠ Suile ujiroke oghenemajele kpobinome̠ ve̠me̠ ve̠ meje suo̠lo ujiro kpobinome̠je̠ le̠ no, me̠ve̠ kie̠ze̠ me̠te rowo ze irioke no me re nwere oto uwor nano nwere ogbe kpobi roogbe kpobi fibo fuafo, ziezi <hesitation> me ve̠ le̠ ole̠ me̠je̠ le̠ kpobi nome re vue ayeme avo emo me̠ ogbe kpobi no̠ a benya me̠ re̠ vuaino oke awo a ho̠ nokere avo ogbe kpobi no̠ a be nya a nya eno bi kpoho isukulu re kpobo isukulu o̠no̠ bili kpewo ore kpewoiono bikpoho iruore kpoho iruo are before ma teti nya before matetikpo ma te nyavre ma jenya ire mare kpobo ofe iruo rie owuvo mate zihe ze mare ta epano mate ro re ore ma re ho maho no mare gwolo ore no ma rere mere vue ayeme nọ o the ẹbẹ keomai omamo e̠be̠ no̠ mare re akpobo eki o̠de̠ emeri o̠te̠de̠ emeri m ode omamo emeri orono erro oreguzo o̠ de̠ o̠ wha zeno matiro thei ebe no̠ ma re̠re̠ evao owo na evao owowo Evao obo eki o rro de eware na thei ebe na de eware emuore na kpobi ohwo no the ebo gbozi keome ozi be gwolo lo avo kuwo ovovo o re gbo ore the izuwo ovovona mare re then mere vue emome no oware kpobi no awuhre evao obo isukulu a nyaze a te ware ruei evao evao uwou na kere arie oware no abi ruevao obo isu kulo mere vual eme noyena then a te noware kpobi ne a biro evao obo isukuluho ono̠ a who no obo isukulu a te nyaza obo owor obone te ware ru no no arie rie ziezi mooto no ave nyai ho me ve vuar no jo a nyar ho are ho̠ ho̠ ziezi before te reove aje re ore no a sai re no a re ho ama rai redhe before a teti keze a re ho ate re kpobi no mare vuar no anyuze obo otewhv azaha amu roza so that ofovre fou kaui a reza aroza na ofou re fo kua before mate te ruo evao uwou ma ruo evao uwor na re kieze mate keze no mate kieze noma te rowo no evao okioke ie me reje uval no oke ma ho ma leni too mute le no ohworro irioke ma tele no, onoi gwolo ru owule npe nyairu aware no bi nwere bwere ono bi ther ebe ther ebe̠ me̠ re̠ nue oye me̠ no̠o̠ kpo okpohoevao uwor no are jo thei e̠be̠ na avo o̠mo̠te̠ me̠ okpuko are̠ ruo evao uwor no̠ are ro ther e̠be̠ na are ther e̠be̠ oghere kpobi aje ther e̠be̠ na are vue̠ oma ino a thei ebe no yo me vue ero emaha nano ahai no because oke no̠ aro kpoho isukulu o̠ be joma te no kpo meme me nome no ere kpozi evao ode ate jegbe ke ome no ahwo no emo emo na arro ekpehre okoko na abe gwolo ho no are no are abe sa iresa arro epia wo evao ewho no a gwolo ino a gwolo nai no omoma ra ma must who no ene gbe ne so owowo no me owowo no me keke ke me kena otewho ohwo jo orive me no oje no obo oto ewho ze o̠te̠ vue̠ ome̠ no̠ e̠who na woma aha ino ma mo evaov wou ino okenana ajo obo oto e who na kpe ohwo me te tano ko eme viano abiro kpeohwo evao obo oto ewho ano so oho emonano erro ekpehre ukoko na aibe hona before ote te nyavre o je nyuvre no ore vre erroekemu ore ure omokeomoke omoke kpre ha onue me ofa teje nyaze ote vue ome̠ no̠ ajo obo̠ oto ewho akpe ohwo Me no keme bevia na otigbe ke ome no erro ukoko ekpehre ukoko a rro oba hoo omomara na aje sa sa ohwo jo fiho oto ohwo no o kioko ano ey a su rie a worie kpoho obo no a je ebiema no oma ano me noko ere oke me wha be ote ro ere okpoho no yo ho ma ahwo na maruu vao uwor mete kru emo me gbe aye me mate ruo evao uwor inoke nana a tese ome evao mokenana no makpoho ichoche uwor egago ma je kpoho uwor egago na evao uwor egagona a be je uve oma no awo emo na omo no a sa omo na no su evao odena o whu no ano owhu evao irioke nana oye ho amavaye jo evaa oho na evao aso ode na amava whu <hesitation> before ma te ta no keue ma re ro ohwo no owo veoo ewho kere ma vuer no eve eware narro roine no ahwo be rrojo ewho bije kpe ahwo no ma te ngabno hwono owo ewho ohwo no̠ owuzo ehwo ote vue omaino eme na birri rie no elakpa awo emena te ahwo onue te ahwo letu a bi abe gwolo emo na mu emo no a beje ewho na npe ahwo na ko ere aje mje no obe zeno me no okay me no me wo me kpobo uwou kere me nye gwolo ame merro ho kere oma medhe me̠ keria before a te nwane se omai ano ma kpobo obei obo ahwonọ awuzou elakpa kere ma ta eme nọ ọne